Kiyarɔ akrɔ ishish e, kiyarɔ nɛ aza nga kɔ ɔma musɔ kɔ lingini kɔ ɔma para kɔ ɔtakɔ ankrɔ ishishe na, kiyarɔ kafi kɔ anɔ kiyarɔ, wɔnalaso kɔ ɔna sarɔ atu kiyarɔ nɛ kiyarɔ nɛ lɛɛ iblɛ kumɛ ba zɔrɔ la pɔprpɔ amu zɔ pɔprɔ muzɔ nwankɔ a kpunyo nɛ, inɔ wa kɔ baa zɔrɔ kiyarɔ munɔ na pɔrɔ muzɔ nɛ nco ba na gɔɔ jō nkɔ ba jō kɔ ba bɛ gɔɔ prɔ nkɔ ba prɔ iwɔ nyɛ kɔ ɔ ɔɔrɔ kiyarɔ nɛ ɔnbɛ isa kiyarɔ lukpɛ awa amuɔ kɔ a gɔ ba parɔ gɔ ba bā gɔ ba bā gɔ ba bā ɔnza ba ba lingini kaa na ɔa be ba lɛɛ sakɔ bɛ gɔ ba lo nkpi lingini nigimi kɔ ɔka gɔ ba bā kɔ ɔma ba wara nwala kɔ akɔlɔ kɔ ɔgɔɔ para sere sere gɔɔ zi- zini zwazwa nkɔ ɔgɔɔ zini zwazwa kɔ ɔbɛ gɔɔ krɔ kɔ ɔgɔɔ lo nkpi lingini anɔ kiyarɔ kɛ na. Ama muscɔ lingini azaa ni kiyarɔ kɔ ankrɔ nkp inɛ ma se kɔ ɔzɔrɔ kɔ anɔ musɔ lɛɛ nkɔ ɔka zɔrɔ kɔ a du lɛɛ bɔ kɔ ɔbɛ ma kili kɔ ɔgɔɔ lo nkpi lingini ɔgɔɔ lo ipɛrɛ kɔ gɔɔ lo nkpi lingini nɛ ɔnkrɔ ishishe wɔ munɔ kɛ nɛ na ankrɔ mbɔ ko mbɔ nɛ asi nɔ lubɔ kɔ adɔ ishishe lukpɛ itsi ɔma kiyarɔ nɛ kɔ ɔkrɔ munɔ na ama nkɔ adɔ lingini ko ɔma isa zabe kɔ ɔ dɔ krɔ na anza ma aga lo ma, so, kiyarɔ kɔ ladi nini nɛ adɔ aga lo kukpo wa lukpɛ itsi na nkɔ wɔ dɔ nyɛ mayra kɔ ɔdu na kutuma luka ɛ itsi wɔ kɔ ɔza kiyanɔ na tɔ wɔ zaa nagalo itsi wɔ ma kɛ nɛ na ko wɔ si gbɛ itrɔ lo lukpɛ kuyo wɔ danda, ɔ gbɛ nza nga nɛ bɛ mayana lukpɛ kuyo wɔ kɔ ɔza kiyarɔ ikrɔ itsi wɔ na itsi wɔ adɔ itsi ishishe wa ama nkɔ ɔdu kiyarɔ dun ki trɛ nyɛ kɔ ambɛ ɔsɔ ishishe ɔnma kiyarɔ nɛ kɔ ɔpara ishishe nɛ munɔ na ɔma kiyarɔ nɛ kɔ ɔkrɔ ishishe nɛ munɔ na wɔ dɔ lata aci lukpɛ itsi wɔ bɔ awa aci kɔ ban gbɛrɛ ba nɛ, nkɔ ɔ za kiyarɔ na kɔ ɔta kɔ iwɔ mma lolo wɔ ma a a awaci lolo tɔ wɔ zan kutuma lo ina na kɛɛna ama nkɔ ɔpisɛ kɔ ɔkpɛ na kutuma lo nwā akpɛ itsi wɔ. Ci ɔsɔ nkpi krɔ nɛ se kɔ ɔnu kiyarɔ, kiyarɔ nɛ inɔ du nga kɔ ɔn ɔnkrɔ awa kɔ ba gbɛrɛ ba ku ba du midziri itsi wɔ, awa kɔ ba du lajimi itsi wɔ awa kɔ ba dɔ ini itsi wɔ ɔnkrɔ kiyarɔ wa ama nkɔ ɔzɔrɔɔ kiyarɔ kɔ anu lɛɛ na wɔ ma ipɛrɛ lisi sakɔ ɔnkrɔ aga ba nɛ na ama nkɔ ɔzɔrɔ kiyarɔ kɔ ama kuva wɔ tɔ wɔu krɔ nkpi wɔ munɔ nɔ ni kpɛ kpɛ dɔɔ na nyɛnyra lo kɔ ata kɔ inɔ ma lubala inɔ ma kɔ ani nyɛ inɔ itsi avuva kɔ kɔ azaa kiyarɔ na tɔ nyɛnɛ aza ma kɔ anɔ nyɛnyra muna nyɛ nura nwa kɔ ataku inɔ nitsi avuva kɔ kɔ aza kiyarɔ na nyɛ nɛ aza ma lubala ma nyenyra wan kɔ atɔ kɔ inɔ ma labala kɔ inɔ nyɛ itsi avwakɔ kɔ ɔza kiya rɔ na ba rɔɔ kɔ ɔza nyznyra na wɔ jɛjɛ ɔsɔ nyɛvɛlɛ wa ko nyɛvɛlɛ pa nyɛvelɛ didrɛ ba dvkiyarɔ ikrɔ nkpi kuyo ba bɔ beri imɛ nyɛnyra kɔ ndɔ nyɛnyra nɛ kɔ rnɛ nza nɔ kiyarɔ izan krɔ nkpi nana? Kiyarɔ ikrɔnkpi adɔ aga zuzwa iva manyi kɔ akrɔ ishishe itsila kɔ ajɛla kɔ la nɔ muny ɛ sasa ɔnfara ka kupi itsi wɔ kɔ kpaglɛ mɛ pa pa gɔ nɛ ɔpara ɔsɔ kiya rɔ wa ɔnkrɔ kuyo wɔ ɔnkrɔ ɔsɔ kiyarɔ wa ɔnkrɔ lukpɛ itsi wɔ ɔn krɔ ɔsɔ kiyarɔ wa kiyarɔ nɔdɔ aga ancoo kɔ nkɔ ɔka fara itsi wɔ ɔka kafa itsi wɔ na murɔ Kɔ ɔnɔ munɔ kɔ ɔzɔrɔ mbani kɔ ɔna kutuma munɔ na amma nkɔ ɔza ki yarɔ na tɔ itsi wɔ adɔ jɛnsɛ ɔsɔ itsi <hesitation> a muna rikpɛnɛ wa ama nkɔ ɔdu kiyarɔ bɔ wɔ niyɛ sesa wa wɔ yiya kɔ ɔjɛ itsi wɔ kɔanɔ sesere bɔ kiyarɔ nɛ adɔ nga kɔ ayaka minyɛ kɨ inkɔ ava kɔ wɔ ɔsɔ pɛre wɔ iza gbayi kucɔ na wɔ ɔsɔ shawɔ iza gbayikucɔ na yinda yiya zwe itsi muna so kiyarɔ adu yala ala, adɔ dila ipɛ <hesitation> adu dula ipɛ kɔ nkɔ lanzorɔ aga se kɔ ba ma gba cici risi kiyarɔ kɔ lazɔrɔ nga kɔ antɔ la lugba nyayu wala ntcɔ la na nga kɔ adɔrɔ kɔ ladrɔ kucɔ kiyarɔ nɛkɛnɛna.